Á uncí mëëyáaţ <hesitation> mëncúunkandër uncí mëënţákëmdër dí bëreŋ. Á inte bëcúunkan, këëmpúwañar kalik bëëncúunkan këëntërëná kánjin o káañak bëëyaţeţ kantërëná kánjin. Mëëyáaţ opital <hesitation> uncí bëënţonk mbínţee mëënţopám bël kay ţënkay kënkay.